غسل الأسنان من الأمور المهمة بشكل يومي ، ناخذ فرشة الاسنان ونقعا بالماي ، ونجيب معجون اسنان يكون نوعيتو مليحة ونخلينو فوق اسنان الفرشة ، ونمسك الفرشة ونقوم نحركا فوق الأسنان بشكل عامودي من فوق لي جوى هاي من الخارج ، وبعدين نقوم بفرش الاسنان من الداخل همين من فوق لي جوى وأيضاً بشكل أفقي.